بعد ما العاصفه هديت والسفينه رست <noise> علي احد الشواطئ البلدان الغريبه نزلو الاهل منها الي كانو رايحين يعملو رحله استكشافيه سوا مع بعض-لقو نفسهم علي جزيره -غريب-اول مره يشوفوها-اول-مره يعرفوها- مكنش فيها اي حد-فا-اتطرو يقسمو نفسهم عشان يكتشفو الجزيره دي يلاقو اي سبب او اي محاوله او اي حد:ممكن يساعدهم ان هما يخرجو من المكان دا-او ان هما يعرفو يتأقلمو في المكان الي هما هيبقو فيه دا عقبال مايعرفو ان هما يرجعو تاني ويصلحو السفينه بتاعتهم